اگر مجھے کبھی ایسا موقع <hesitation> ملیا کہ میں سب سے اچھی شطرنج کی <hesitation> کھلاڑی بن سکوں تو میں سب سے پہلے تو سارے ویڈیوز دیکھنے والی جو بھی ہے، وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو تیار کرنے والی <hesitation> ہر چیز کے لئے، کائیں کوں بولے تو شطرنج ایک دماغ کا کھیل ہے جو دماغ کے حساب سے چلتا ہے تو میں اپنے آپ کو اتنا اچھا ریڈی کرنے والی کہ میں اگر سامنے کونسا بھی اتنا بھی مشکل <hesitation> تراؤ چلے تو میں وہ جیت سکنے ایسا میں اپنے کی تیاری کرنے والی